gott kvöld leikritið samþykki var frumsýnt á stóra sviði Þjóðleikhússins á dögunum í leikstjórn Kristínar Jóhannesdóttur þetta er breskt verk eftir breska leikskáldið Nínu og birtist okkur hér í þýðingu Þórarins Eldjárn hún Hlín Agnarsdóttir gagnrýnandi ætlar að rýna í þetta með okkur Hlín þetta er stórt og mikið verk í mörgum skilningi

er bæði langt og fæst við svolítið þung viðfangsefni geturðu svona verk það er farið inn á marga hluti þó að meginþemað vísi náttúrulega

titillinn vísar beint í efnið samþykki sem sagt að hér er verið að fjalla um samþykki í sem sagt við kynmök

þetta er verk sem fjallar um nauðgun tvenns konar tegundir af nauðgunum í raun og veru önnur önnur nauðgunin á sér stað í lífi

sú nauðgun hrindir af stað aðalþræði verksins sem fjallar um lögfræðinga sem eru að takast á við kynferðibrotamál á hverjum degi í sínu starfi þeir vinna í réttinum og það er ekki fyrr en að í sko fyrr en að nauðgun nauðgun á sér stað í þeirra eigin röðum að þeir sem sagt að þetta orð samþykki fer að hafa eitthvað vægi í verkinu það er

hvað þýðir það

hvað þýðir orðið samþykki í þessu samhengi er hægt að samþykkja nauðgun mér finnst verkið spyrja um það í raun og veru og þetta

merkilegt við þennan texta sem er eins og ég segi langur og

í raun tamið sér málfar og orðbragð sem þeir einhvern veginn

þeir eru orðnir ónæmir fyrir þjáningum og sársauka sinna eigin já fyrir sársauka brotaþolanna sem þeir eru að höndla með í sínum málum og það verður mjög einkennandi fyrir þennan texta og gerir það að verkum að textinn verður

þetta er svona hann er oft fyndinn en

eru líka mörg kjaftshögg sem bæði persónur verksins fá og áhorfendur ekki síst og þetta er mjög heimspekilegt verk verk og í raun og veru flókið sjö manna hópur sem stendur þarna á sviðinu og mér fannst sko kannski ekki allir fá jöfn tækifæri til þess að svona sýna hvað í þeim býr það er að segja þetta eru misstór hlutverk karlmennirnir í raun og veru bera sýninguna dálítið uppi það er

hlutverk verða einhvern veginn meira áberandi finnst mér nú Stefán Hallur Stefánsson bara vinna leiksigur mér finnst hann gera sínu hlutverki firnagóð skil og sama má eiginlega segja

um Snorra Engilbertsson sérstaklega í einni senu eftir hlé sem ég ætla nú ekkert að að tala um frekar en hann er mjög svona leikari og getur notað líkama sinn á alveg hreint ótrúlegan hátt síðan náttúrulega eru þarna leikkonurnar og Arndís Hrönn Egilsdóttir sem er að stíga sín fyrstu skref á sviði leikhússins Þjóðleikhússins og hún leikur þessa sem er og oft er það svona sterkt hennar hennar senur eru sterkar en kannski er má segja um í heildina

sé allur dálítið

það er dálítið mikið um öskur á sviðinu kannski voru leikararnir að reyna að drífa textann bara út í salinn það er erfitt að leika á stóru sviði Kristín Jóhannesdóttir

er leikstjóri verksins og hún er hún er galdrakona í leikhúsi hún hefur sýnt það og sannað hún var á síðasta ári með uppsetningu á föðurnum hérna

Þjóðleikhúsinu og hérna er hún fær hún til liðs við sig aftur sama

leikmyndarhöfund Stíg Steinþórsson og saman gera þau alveg hreint ótrúlega flotta myndræna uppsetningu eða

er sérstök þarna hún er

er ekki bara það hún hún minnir á hún hún einhvern veginn þurrkar út þessi rými milli hins opinbera rýmis og persónulegs rýmis þannig að allar senurnar sem gerast í raun og veru inni á heimili lögfræðinganna eru líka einhvern veginn gerast

líka í réttarsalnum og svo megum við heldur ekki gleyma því að verkið er náttúrulega dálítið erfitt að því leytinu þetta er skrifað í í bresku samfélagi og breskt samfélag er mjög stéttskipt og þó að það sé líka stéttaskipting á Íslandi þá er hún ekki nærri því eins

þetta eiga erindi inn í íslenskan raunveruleika og okkar samtíma og kannski umræður

myndi nú líka alveg vilja sjá íslenska höfunda fjalla um þessi sömu málefni í ljósi þeirrar umræðu sem hefur verið ? metoo umræðunnar og höfum hátt mér mér það er þörf á leikritum sem fjalla um þetta einmitt fínasta umfjöllun kærar þakkir fyrir þetta Hlín menningin verður ekki lengri í kvöld